بالنسبة لي اقتنع بنظرية الإنفجار الكبير، <hesitation> إن الكون كان كثيف وساخن وصغير، وبعدها وقع إنفجار كبير <hesitation> من مدة حوالي ثلاثة عشر مليار سنة، أدى هذا الشيء لتوسع هاي النقطة الصغيرة، في أقل من جزء من المليار من الثانية، وصارت أكبر من حجمها الأصلي بمليارات المرات.